Karazana asa fantako ndraiky: sôfera, dôkera, <hesitation> mpampianatra, <hesitation> dokotera, <hesitation> mpamboly a, de mpiompy a, de inzenera, de sage femme a, de infirmiera.